Lu tempu in Polonia è di tipu cuntinintali, cu nverni friddi e spissu cu nivi e timpiraturi sutta lu zeru. Li stati sunnu timpirati o caudi cu timpiraturi auti ma cu timpurali mpruvisi. La primavera e l’autunnu hannu ‘n clima variabili ma macari paisaggi maravigghiusi.